A'a mi danə min vanə sá duniya vyə abə apaga bə rə. Min metələ aa re ball lə bə. Agbɨ ball, mi za mi ‘way ‘wan kyauta nomba may áy, i gami gan nétətə nantərə ari. Min metələ, an gbɨ ball ban bə gɨban mi way ‘wan kyauta nomba may áy. I gamigan jesey, mi ‘wayewan gɨban muspa bə gɨban, aa re ball lə bə, mi ‘way ‘wan kyauta ban. Mi za i gamigan nomba may áy. Aybə min wani ar min mi wawonə doŋa, doŋa áy dan i gami kyauta atəm ən amirə. Miza gɨban kulə bə gɨban mi baban baa bə miza mi ‘way ‘wan amfani mi dá metú sə min bə mi bəw samani rə. Mi ‘way áy. Ywal ali mi ‘wayaran doŋa kɨban ywal lal bə daŋbə mi bə bən mi ‘wayawan kyautai atəm abəybə bərə mabu i aami gan kyautai, gawni toone, gawni yaltə gawai netə tə aa valimivan ani, laŋguru mi avay. Wan kyautai aa paga bə rə. Min metələ are ball tə, adəw ball. i gamigan kyauta tage dɨrə di an. Mi min maysəw kami bote liitələ ar wow ən ay ryə rə rə. Min mi likə bote on i be dan i, i gami tage ani miza mi tomni ton. Min metələ mi avay toore, i gami kyauta. Ay bə min tomnə toore ən ani. Min metələ mi ba ryer rə, mi ‘way ryer aa paga ɓa rə. Urbə mi ‘way nétə tə ən ari ryə rə kyauta. Min ‘way in min ‘way ayer. Min metələ min ba kushe. Min ‘way doŋado. Nii nii nii min mi genə ani. Min metələ min ba gwoy, min ‘way aa paga bə rə i bə mi ‘way doŋa kusan bugay kome. Min metələ min ba wani maroroi bə min ‘way aa paga rə. Min metələ, kyauta in gami kyauta nétələ nantə rə ar. Min metə lə in gami kyauta nomba may ay wan dukə ryə an bə. Min metələ ‘wayni kyauta toore áy. In za in gami. Min metələ ‘way ni kyauta takar day, tun diga ani danə makaranta, aki kə in in gami kyauta daban daban. Minza gɨban kyata min melə lə min bə sa á minza kituba in gami marhime. Min metələ in gami kyauta nétətə tomnələ udi ar. Gawrin pampo atomnu loanrə áy, gawni tətətə. Atəm ami ngə rə laŋguru in gami kyautai aa paga bərə. Mi kən va, gawni aa kən re ar mabu i walənə áy. Min ‘way wan kyautai aa paga rə. Mi way wan kyadai iri toore, irin wanú sə re mi nafərəgə ani. Gawni yaldə, min ‘way ‘wan kyautai atəm aya piya pat may piya pat gamigan kyautai min rayuwarə ryə. Min metələ min bə tomsə nə maigidá mini bə an gami toore. Min metələ an bə tomsə ar kawrə, kampani kayrə bəi min bə tomsə gərigə. Iza i gamigan kyauta ar ən ayrə. Min metələ min bə tomsə nə may gəəni úr bə gamigan kyauta. Mikən bə tomsə aya pati gamigan kyautai gam i zo riwdəl mini ɓɨkəl on dan i gami iri nétətə ari. Min metələ min bə tomsə addua gbay re bə, in gami kyauta. Har niŋkə bə mikə resənəgə tomsə ən ari sə musəpa. Ikəmi gakə kyauta adua gbay ryə. Min metələ min bə tomsə filin ball lə har niŋkə tomsə ən ari min mikə bə kə. Úrbə in gami kyauta ar ən ayrə har niŋkə min metələ min bə tomsə makaranta rə. Úr bə in gami kyauta. Kyautai da ban da ban. Atəm ami ryərə mi ‘waydi ‘wan. Kyautai, rəkal nə mi baban wanbə mi ‘way ‘wan doŋado, mi danə dan. Nétətə ‘way dələ daban daban, i gami gan gawni, may kay, mikən bəsu wanu ká gami toore, rəkal may kay ká təə ən min pesimi alkawali min gami maroroi, ni ani. Rəkal maykay ká təə ən mi pesimi alkalwali min gami toore kpá ani. Ay laŋguru sa'a mini on kamtinimi irim nétəə ari dan mi ‘way də kyautai áy. Rəkal min va abə sə abə bə mi ‘way wan toore. Rəkal min va mi ‘way toore, min bə rə ani, mi ‘way ‘wan. Rəkal nə kə mi ‘way ‘wan nétətə irin amfani-amfani ar aa paga alə, mi ‘way wan irim netətə sə re mi. Re mi nafərəgə ani. Pə kal ma ‘waykə miren ‘waykə toore, rəkal miren ‘waykə machine wanu rəkal mi ren ‘waykə maroroi, rəkal miren ‘waykə wani nih toore nə <noise> takardai. Rəkal mi ren ‘waykə wanani mə, nih gawni kyauta nétə ball ar. Mən ‘way ire mi ren gakə tage, ire mi ren gakə jesey, ire mi ren gakə wan nayrə an laŋguru ani kyautai, i gatimi gan ar piya pat min mi kən ləy gami təə min mire bə kə wanu, ire mi ren gakə irin kyauta, áy. Kuma mi zazan irim nomba may ni am. Rəkal nə mi kən ba baa, mire ‘way ‘wan maroroi iri sə mi dá meti bə mi bə samani niisə min mi rey ‘waykə bə rə. Ama mo ‘way ywal ali mən ‘way kpa áy.